Banglandesh jei supe va jaeko mopeti teta jare oyemo independisa apo pakistan gui mil noveciento setentaiuno gui, jaema vuajaete ye oñoraro reta, tätä oyoyuka reta jokogui jaema añae ipuere vaera añae korepoti rupi jare opo vuaja vi jaendie reta desastre natural jaema ereiko añae jeiete jae reta añae oikavi ma ojo ojo añae kua ara rupi